komið þið sæl menningin brá sér í Akureyri til að ylja sér smávegis við söngleikinn kabarett þar sem er dansað sungið og leikið þetta er gömul klassík í nýjum búningi kynnumst því betur ég gæti bara ekki lifað þetta hljómar mjög dramatískt en ég held að ég gæti ekki lifað án tónlistar þetta er nú ekki eitthvað svona sem ég hefði endilega búist við að væri mitt fyrsta verkefni eftir útskrift kabarettinn er svona hispurslaus og hann er og hann svona höfðar til þessara hvata í okkur að

þurfa ekkert að það er ekkert verið að reyna að setja sætan og fínan og huggulegan búning heldur

keyrt beint á svona óþekktinni Hákon Jóhannesson útskrifaðist af

Listaháskóla Íslands vorið tvö þúsund og átján hans kviknaði í Menntaskólanum í Hamrahlíð og síðan þá hefur hann leikið í kvikmyndum og uppfærslum sjálfstæðra leikhópa þetta er fyrsta

já ég leik m c þetta er svona eins konar sögumaður ef svo mætti segja hann er svona ákveðinn djöfull líka og svo er hann stanslaust í samtali við áhorfendur það eru engar svona eiginlegar með honum þar sem hann er með öðrum leikurum að leika á móti þeim eða svoleiðis hann er einhvern veginn hann svona gnæfir yfir sögunni

og verkinu Ólöf Jara Skagfjörð útskrifaðist frá Circle in school í New York árið tvö þúsund og tólf hún býr og starfar þar í borg og hefur leikið í hér heima hefur hún tekið þátt í uppfærslum á

auk fjölda tónleika og tónlistarverkefna ég leik hana söngkona og dansari og bara á þessum klúbbi sem heitir Kit Kat klúbburinn

þó þú sért ung að árum áttu talsverða reynslu að baki sérstaklega á sviði söngleikja sker þessi sig úr á einhvern hátt eða hefur einhverja sérstöðu hann er ekki þessi týpíski svona glimmer

karakterarnir eru ekki alltaf að syngja sagan fer ekki alltaf í gegnum sönginn sem sagt

þetta er ekki beinlínis um og svo kemur og það er eitthvað svona í loftinu það er eitthvað að fara að gerast og það er í rauninni verið að segja þetta er sagan um það sem er sögð í gegnum okkar sögur eða sem sagt ástarsögur

sem við fylgjumst með geturðu sagt okkur hvernig það var að leikstýra þessum tveimur ungu leikurum sem komu hingað sérstaklega fyrir uppfærsluna það er bara mjög skemmtilegt ég meina

leikarar eru alltaf

alltaf gaman að kynnast nýju fólki í bransanum ég myndi

verið mjög gott og gefandi það hefur verið mjög hjálplegt að vera í kringum mjög reynslumikla leikara á borð við Karl Ágúst Úlfsson að sama skapi hefur verið mjög gott að vera í kringum leikara sem eru á

stað og ég hvað reynsluna varðar eins og hann Hjalta Rúnar Jónsson sambýlismaður minn tímabundið hér fyrir norðan að því leytinu til að við erum á sama stað og erum að taka sömu skrefin það er líka mjög hjálplegt en auðvitað er það mjög dýrmætt að geta sótt í viskubrunn Karls Ágústs til dæmis sem þýðir verkið líka hvernig er lífið hér búið að vera síðustu mánuði það er búið að vera notalegt fyrst og fremst myndi ég segja hún hefur svona átt átt hug minn allan dálítið síðan ég kom hingað þetta er búið að vera átta vikna ferli og ég hef ekki verið að stunda mikið annað en þetta en auðvitað er ekkert mikið annað sem ég er að gera heldur en þetta komast eitthvert annað en þar sem maður býr vegna þess að það er ekkert annað sem er að toga í mann sem er eitthvað svona óþarfa stress aðeins smá munur hvernig hefur sú breyting verið það er bara gott að fá smá

það eru svo mikil læti það er svo mikið áreiti og ég leit á þetta sem gríðarlegt

systir mín býr hérna fyrir norðan

fæ að verja tíma með henni og

og fjölskyldu þannig að það er búið að vera mjög mjög kósý þetta er náttúrulega hark það er erfitt að ætla sér að að vinna við þetta vinna við að vera í söngleikjum maður þarf að vinna mjög markvisst og hart að því mjög skemmtilegt og þetta er alltaf krefjandi og það er svolítið það sem ég þarf